À jì à shǐ yadha nà cha nzǐ ì nì sǒmu nì nzòw dho à ji à íy nzòw-djá njuwdha ó ndeyró à ngá ndanà lò à ji à mbǎ tdiytdiy ní bbalè ndrǔ ra dhò sòmù mí lǎnínga

Dròdrró ní bbalè chuw nì zòw tde nì dda nì ngǎ kàlíy nì ngǎ nyû nì ngǎ ddǎwà chùwdha ddí tde nì klǒw ndrǔ dhò njàddí sâ djò fú lò chú à ji mà njǎ nga dròdró ní kpa-djá dè ddí

Dho ndrǔ dhò ddǎwà-dzà mí tuw tdra ndrǔ dhò nzǐ ddá ì zz̀ ddiydhò li zz̀ ddádha nyá nì dhi bbalè kàó tdra ndrǔ déy klǒw ní thíy nà

Ndrǔ dho rà sǒmù ò gbè kpaní nzòw níchú kùm ndrǔ nì ddìkàddì kpaní nzòw nà ndrǔ dho kpaní nzòw njey nì njí ddi njèy ney fú lò dho à kà ndrǔ rǎ sòmù ò gbè kpaní nzòw níchú

Li-djùkpa ddàdha-dja à swá nì bba djú nga gbu róddù, à swá nì bba djúnga ley róddù, à swá nì bba djú nga nzǐ ka nì bba kaónga thǐ ddiy róddù, à bbú nì lò tdèydha ndení bbalè ndrǔ tsǐ bba kǎ nga nì lǎní ndèymí nzǐ bbalè sǎ lò

Ndaní nzǐ ndrǔ déy bbiy kúw nà tsǔwtsùw dǐskò mà òluw ndaní nzǐ ndrǔ tsǐ li kòwdha swàní ní nì lò

À ngù njàddí ndrǔ nì gbu-djá ì làyi mí ddiy ró à lêy njàddí ndrǔ nì drò-djá ì làyi ró à lěy njàddí ndrǔ dho nzǐ cha ì làyi nì njěy nì ddiy njà lǎní

Ndrǔ mbǎ nzòw sòmù ò ndrǔ mbǎ tdiytdiy ní njí cha li dhokpa nà ka dho njèy nì à kwó bbalè tsotso bba kàluw nzá děy lò jì má ndèy shì i ngákpá mà kàó nì ndrǔ mbǎ mà kàó à nì njí nya mà dhò

Ma ra nì filim njà ma dzúw nì dzuw ma ngwo nì ngwo ma ra nì dda 'wiy

Fú ddiy wánì nì ndaní à ngǔ mà dhà bbíydha mí nga chow ndìy mà nì rǎ ò nò nì, fú lò dho, fú taksí mà bǎsì mà nà nì lǎní bbíydha mí ddiy à ngunì nga chow

Mà ú nì màdhí ru sabúnì ndèymí ómò nà fú nga dzzdjú mà dzz nì sàndúkù mà léy nì màdhí ru òmà mm njàddí ndrǔ léy nì bǎgì ò ndení à déy ngbá à déy ddí lǎní ndèyní nzǐ nzzìdha lǒw rǒnga

Fú nyû mà njàddí sâ nà mà chuw nì sǒkò òluw njǎddî mà dzz nì dzz̀ ní njǎddí nì shi nì nza óddù fúnì chú ma chúw nì nyû ddiy jì ngéyngéy ní nyû mà ma dyási bbú nì ndey ma dhò

Nzǐ mà sǎ ddiy má cha ney ndey ɦuwdjò nì tǔw màdhí nà nì fú lò rà mà mbà zòw ò àà ddiy cha ney nyi dhotsò chùw nà nì à ji nzǐ nyi lí rǒnga nyi drŕ drŕ ní djò nò ndaní kà ká nyi dhò ney cha nyi nì jǐ nà nì lò njèy

Ma mey nì wánì tuw ma chǔw ndanà cha ma dho nyù nì ddiy lěydjà bbìydha nà cha ndèy bbú madhò mb nì

À rà ley mà rà tdiytdiy ní pbúw djì tsì ndrǔ déy ní ŋǎníní mà rà ndrǔ ró lò tsì à rà jǐ mbà mà kà ó ndrǔ nà à rà li rr̀dha mbà mà kà ó tdiytdiy ní pbúw nà

Dhǐdjá nì ì chǔw ngǎ ddǎwà dza òluw bbalè hó ma cha ì kà ì lǒw ddǎwà nì nì bbíy ddǎwà cha à kà ka bbú bbalè dho nì hó kâ nzá

Ma gbú nì maàtsá ru gbú nì ndeyní rǒnga njǎ ndèy lǎní ma gbú nì ómò nà ddí njàddí sâ ró ma gbú nì sàvó nà ddí à léy nì mà tsá ru njanì ndèy lǎní bbalè nyúdda ó fú nì chú màtsá ru ma léy nì à nja ndèy lǎní ddiy jì

Mà mbr nì lǎ ní dda chǔw mà ó mà mbr nì dda bbuw dda lǎní cha ka bbî nì à ji njà ddî mà mbrř bowáhol

À dho dhì ní ndrǔ ddí nì ney ddìkàddì kpa ní ndrǔ nà dhǐy dzà ó njí njèydha dhò Uganda ó dhì ní ndrǔ ddí ndrǔ nì ney klôw nà cha ì dho ndanà bbalè djùkpa ddà

Cho mbu nì dzzdjú ma rà jì ma sš klǒw klǒw ní dza màdhínga bbakàó ma rà jì ma sí li dhokpa nà ka njey nì njí mí sòmò ma rà jì ma njǎ màtsángá nzòw djúnga fú ndrǔ rǎ sòmù ò lǎní

Li-gwíydha à nì li dhí djiy mí lìfùngúlà à kló nì wánì tuwtsò à bbú nì nyǔ'wiy mb chùwdha mî à bbú nì nyǔ'wiy lidhí ddiy rónga pbòdha mî à bbú nì nyǔ'wiy mb nà ka dho njí njèy mî ndeyní ka déy ddiy nà

Lèy ní shùkárì mbrdha nyá nì dhi mà zá ò cha ndèy sídha ddúw nì nga nì

À nì tǔwndà, à nì něflè, à nì mǎngà, à nì fèné, à nì ndǐmù ndèymí mùchùngúwà nà

Lò ma cha ma vi njèy bbalè má ì dhí cho rà nì dho màdho fú ddròddró ní ndrú dho mbr mí tuw bbu ndrǔ tsotso kwódha mî cha ì nì jǐ nì ddiy nà mà dho ndrú tsotso kwo dda 'wìdha nà mà dho ndrú tsotso kwo ndrǔ dhí nza djò tey bbìdha nà mà dho ndrú tsotso kwo chódha nà cha ka chó mà màrǎ njàddí ddiy njèy ndrǔ dhò nì

Ma dho tdrà à íy nzòw ndèy dè à dhíy nzòw ddu mí lò ná tsa ndey ndrǔ dho ddiy ndèymí à bbú ddiy má cha nzòw jùw ónga nì jǐ nì à ji à chó nzòw à rǎ sòmù ò ndèymí à ji à léy nzòw tsǐ Ddrà mí lò

Ma chùw ma nì lǎní fú ddu ó màtsá ddéydha wá tdè lǎní hwî nà ma chùw níyà ma ngû tǔwtǔw ní ddiy ní à lěy ma thíy ónga wá tdè djǔwdjǔw

Ndèy nì bbalè djùkpa drr̀dha-dja nà nì li à ji à rř bbalè chuw mí lò à nì i ddu djúddù fúli nì njěy nì lò fúli nì njěy bbalè děy nì lò nà fúli nì lò chǔw bbalè dèddù ká fúli nì ndanà bbalè djùkpa drř ka ji fúli chǔw bbalè dhí lò ma cha bbalè nì ddey nà nì ka fúli njěy ndanà dhǐy

Mà rónga màdhò bbò ní tuw nì mà ú lǎnà ní dda mà mbř ddí lǎnà ní dda ndèymí mà chǔw ddǎwà ndeyní màrónga à déy lǎní fú nì mà rónga mà dho bbò mí tuw

Ndaní rǒnga chǔw vi ndaní aa fúlò à bbǎ à gu fú nì chú lò léy nì ndey ka bbú nì ddǎwà ndrǔ dhò

Ndeyní mà tsǐ bba ó lò njàddí mà tsǐ pbúw ó lò mà tsǐ ndrǔ ní bbalè déy dey ŋǎchú ddiy jì mà tsǐ njanja màdhí njeydha ní ŋǎchú ngǎjìní ddiy

Dda mbrùdha bbú nì mà dho klôw mà rónga dhò dda mbrùdha léy nì mà zǎnga déy nì lǎní dda mbrùdha léy nì mà chuwtèy 'wiy nì nzǐ

Tsúw tsi lǎní nì Uganda ó nì má ka dho lirónga bbò lirónga mí lo dho nì à nì àvògá, mangú aa jǎkà aa tdhùw aaa

Bbalè ddéynì fú ni nì bbǎlà ì nì njěy nì bbalè jì njàddî ka ddéy nì ndrǔ ró nì ndrǔ rr nì nzǐ ìdhí ddròddró ní bbalè chuw

À mba nì la bbalè kàò à léy bba ɦuwdjò ngú ngǎ nì ddiy ní à léy bbalè víy ìdhí djiy à léy cha ney bbalè tdè ndanà nì ddiy dhò ndèy sà vúní

Ma bbi nì ngǔrá ma bbi nì shu ma bbi nì dyúw ma bbi nì klǎngà ma bbi nì làbòlù àà ma bbi nì nyányà

Cha ndèy nyá nì drǒ ní aksìdent nì ddiy nì tuw ngǎjìní nì ngow rí ní nì àlè dda djú tsúw ngǎjìní ka lêy nì fúddiy chú nya nì aksìdènt

Ma dzz nì ru ddey ma ró ma dzz nì zǎ mà njúw nì mà tsò ddìnga mà nyu nì nyû mà ra nì Ddra dza ndèymí ngís-djú-nga nà mà njúw nì mà tsò ddìnga ó mà dzz nì soddà mà mà mbr nì

Drǒ itsś nì ka nyû djú ddiy drǒ ní dji nyû djú nyû dzz̀dha drá ní dzẑ djú

Dhǐ ó nzòw nì chǔw nì tuwtuw nì nga nì li zz̀dha děyddù à nì à gôw ddrá ní nga dho klódha nì klǒw à ddǎwà dza nì ndì nyi ra chùw bbiydha à nì dhì nzòw ní nzòw dho ràdha nà ddǎwà dzà ò

Ddudhò màdhí bbalè gwíy ì nzá ddudhò ì nì ngǎ lò tsìdha nà aa fú teknology fúddiy mà ró à lêy ddíyà njí njèydha fúddiy nà ddí nì kpákpá à nì ngǎ dzuw mí lò nì ndèy mí ddrǒngó nì ddiy nì mà dhí lò tsìdha fú lò ó děy nì ngǎ